لازم يكون عندك خيط و ابرة مناسبين للمهمة مثلا ما تكون الابرة صغيرة زيادة او كبيرة, ويكون لون الخيط مناسب معى لون القماش ولون الخيط اللمستعمل معى خياطة الازرار الثانين, وبعدها تبداء خياطة الزر.